لو هختار اني احتفظ باسمي او اغير لا هختار انه انا احتفظ بإسمي. لانه اولا اسم جميل وانا بحبه وكمان متعودة عليه وحاسة انه بدأت جزء مني خلاص جزء من شخصيتي وبيعبر عني. وكل الناس عارفاني به. فهحس اني غريبة لو غيرته الناس كمان هتحسوا ان انا غريبة يعني مش متعودين علي كده.